Ko sendi hakkunde ñyamunda wure e ñyamunda zaman kanjum woni, ñyamunda wuro e defirte e wuro, malla ñyamunda zaman e un wadday ɗum non sai ni un nyaama kama ba biskit, indomi, e kosam yogot.